Jue jya nëku'dujtë tuktuk hora mabë pero koch dun koch xaj juech na may tudujk hora ajtyë jopnëch mabëdëkyë entonces kap dun may tuktuk hora neyb jya nëku'dujtë.